Puēs ñu ne ne kuntée ni uu keda tuni ñu ne arós naināꞌnú a ci ne aroscueti ne ña ku i kadaa tuni porke te kedā tuní né kākûꞌve ndɨvɨ tí ñan ikade thiuūn thí ané kade chiun i kaxí xúꞌun ci xuꞌun ne ninga nacaídɨ aroscuésti an aros naꞌnú ne du kakaitɨte kuēꞌé gu v pexi ñaꞌa i ñuni ña kuēꞌéi i kan i neiváꞌa na ínaniꞌñá gu ne iváꞌa porkē tí ga ne ninga ñáꞌví i porke ti kan ne áꞌví ɨ okō xí ne o kooꞌxeꞌen un áꞌví i ɨɨn kílu ne dɨvɨ ne ī kuestí ne pue tɨ ga ñāꞌví dɨ oko ūvi é vií ja porke dɨvɨ̄ i ñáꞌvi k ɨdɨvɨ kuéꞌendūvī ne varatúveꞌne aꞌchi ñáꞌví ci ine dvɨdaaros naꞌnu jne tí ja kade ciun ñú kadá io ñañaꞌa ka nchika nuu a sia ñaꞌa véntii ne ñu kóꞌyo á ñaꞌa ne pueí a nakāí ne nɨtukoo i kādá tɨtú́ nenanɨvexi gá né kada kūtuní.